Feren yeeso pinal ana woodi so a ñoƴƴii moomo tan o nanngan pinal ngal walla feren caggal nannga kañum duu. Miɗe miila kaa ko donnetee fu, ɗii ɗiɗi nii woni hen: feren yeeso, feren caggal. Ayyoo, <hesitation> jonkaa mobel laaji en, kañun kaa a tawan feren yeeso walla feren gooto tan jogii.